La emprentaora hunciona comu un "pintol" que copia lo que ves ena pantalla, gastandu tinta pa debujal letras i imagin en el papel. Figura-ti si tolo que leyemus lo hueran teníu d'escrevil a manu. Pos el mundu sedría mu destintu, no te pahi? Los mongis essus qu'escrevían a manu pos no hueran dau nunca abau. Enque a vusotras pocu tiempu vos quea de gastá-las. Ya mesmu quean antiguás.